इथी यूपिया में मौसम सुस्क मौसम औँ बर्सात के मौसम हो गईचे। जिसे सुस्क मौसम में अक्टूबर औँ मय के बीच अलब महिना। आवाईचे औँ सुस्क मौसम में सर्दी जादा ठंडा हो गईचे बर्सात। के मौसम जून से सितंबर के बीच हो गईचे अव इदरान भारी बारिस या आंधी के साथ बारिस हो गईचे अव तापमान एकर। नीचले इलाका में आम तरपर हाईलेंड छेतर के तुलना में अधिक हो गईचे अव तापमान डिग्री फ़रं हाइट तक हो गईचे।